Nidderland hi nguram fud an iya. <hesitation> An. <hesitation> In general, itang hia na fud tau em em a. And temperature hi biel degrees celsius atang a. Degrees celsius pang a. Kling anonichina. <hesitation> Vu tepo atachina. <hesitation> Tui tepo hi. Kalau kalvek zel china ni. <hesitation> March atang a mea hian. <hesitation> Temperature te min alawzi omdava. <hesitation> Temperate degrees celsius pang a atang a. Sompang a. Hian. Nidderland puichina. Ruwa tepo asurzeuk zel china ni. An ni pui hi. Njuu natang a. Intanin. Oga sling an iya. <hesitation> Hemihun na hian. An boruak hi. Te min alawlum zawdava. <hesitation> An. <hesitation> Boruak po. <hesitation> Degrees celsius sompang a atang a. Nyi inga. Henkar. Hian. Nidderland pui a. Ruwa tepo alasurzeuk zel tawa ni. <hesitation> An tlasek hi. September tang hian. <hesitation> Angin tana. <hesitation> November na ma. Pechuan. Avod. Teim ema ni. <hesitation> September tirve. Hechu. <hesitation> An boruak hi. <hesitation> Alawzi ekapa. <hesitation> Keem te. <hesitation> Nipuia angin. Avod. Dzogset. Timei lau tsu. Ndang lamdapak hi omdava ni. <hesitation>